بالنسبا ليا أنا, نحب يكون عندي طهي شخصي, على خاطر الطاهي الشخصي, ننجم يحضرلي ماكلا بنينة وصحيا, وعلى ذوقي زاد, ويخلي حياتي أسهل ومنظما أكثر فالماكلا, نحب نتمتع بماكلا بنينا من غير ما نضيع وقت في التحضير ونبقى نطيب أنا, أما السواق, بالرغم انه مفيد في حياتي, أما يبقى أقل أهميا بالنسبا ليا في حياتي اليوميا.